<hesitation> ta kaníyo mi choun de ranchuyo chí kanión choun ranchuyo nuní: oñiñtayo tiandayó, oñiñtayo tinama. Jí yalaye te kintokuyo mineyo chayo te chuluyo yuoní chounu nu yeoní tú teí yeeyo te já yeeyo teí chuu. Ranchu te suní yeyo tei chúu criollo tu va yetí kití granja.